Kua ñee estanteria jeevako, jaeko <hesitation> tembiporu ñanoi vaera opaete oorupi, öivaera opaete tembiporu reta, ñañovatü vaera jare ñañono vaera kua estanteria yaesa ramboeve jare yeandu ramboeve jaemavi yambo piensa, yambo asosiavi, tembiporu reta jendara, osea yande mbaerendara, jaeramo kua oime kua tembi poru opaete tëtä rupi ani oorupi, guinoi reta va.